ما أفضل طريقة لك لبدء يومك؟ أفضل طريقة أبدا فيها يومي هي صلاة الفجر، وبعدها كوب شاي هادي أخذ لحظة أفكر بخطة اليوم وأرتب أولوياتي على رواق إذا في وقت، أحب أمشي شوي عشان أبدأ يومي بنشاط وقوة